Loi teka mamba responsable marle kanka novio lluto ma ka to boda mat kanle le xnaꞌ diikaꞌ lo mix xexchin xudila le xnaꞌ diikaꞌ runi nix xone nix niadika wado lo ni do lo duni bendición made tu nion responsable diikaꞌ pues lango dirmua novio mali wa lei wa din la te vio maw te novio tina tex nadika porx mix wali pues nadika raka toka invitación nam par paranlle unika familia xnaꞌ diikaꞌ nllute katon bwalo bwalo loi chute katar ara katumse niamo tekambal ka xnaꞌ diikaꞌ nga respetar onax xnaꞌ diikaꞌ respeto hacia tu palmato tu na mienti to kabe kabina kwa lox nadika lodi mane les nadika lelo lei tu komida narro aka xla nanllutex kata ka tamal wa le le xnaꞌ diikaꞌ despues de temir te mixo wa lei ma dien xnaꞌ diikaꞌ llute te xnaꞌ diika te novie te novie lo waxie nxe toka familia mad te novia. Lei toka tamale le xnaꞌ diikaꞌ leito wa dolo recorrido fandango madika xtan nie tika nia wako miatona xnaꞌ diikaꞌ fandango mate teka bie novio mate nale <noise> loxlio nal ma recorrido llichi neka familia neka novio to wen xnaꞌ diikaꞌ llekan llit xnaꞌ diikaꞌ lan chito wide kan wakan wen xnaꞌ diikaꞌ xnaꞌ diikaꞌ no bendición te kan lei tigoxt xnaꞌ diikaꞌ rek ma familia maka nambal naka mbal familia marllet llekan xnaꞌ diikaꞌ rema kan xe xnaꞌ diikaꞌ lux fandango xnaꞌ tigano to male wa di chionkano biul da tako da ngwa nezi oborchini tiw <noise> longa wa chox xnaꞌ diikaꞌ wa dun nisa mache nika tambien sa to bllete tap ni tikon ganed familia wale irraka ta bxinan bzə nale male nan nan xnaꞌ diikaꞌ no wgasto no mawlə xnaꞌ diikaꞌ tur dolo sea matlə lux sea nowale xnaꞌ diikaꞌ wa do lo chubaile ma tu lo wa chwaile despues novio ka familia novio ne kanx kan familia. Letek ka bi novia male nakan responsable loi wali nenkan ka ton barto lei kanga bc̱hotel na agradecimiento nade xkwailə danien xil xnaꞌ diikaꞌ nox siempre unka to esfuerzo gun kato chamal wzanto mie gon ka tamal tamala xnaꞌ diikaꞌ tu ka bin le xnaꞌ diika' kwalkierx tinika wale la kan nakan responsable na to familia naten nakan xnaꞌ diika' len chon xoodu xanꞌ diikaꞌ <noise> to midad ma gont guni llamar la atención ´prque no wo dole nomo kan sabrit lo famili di amar lux llutunga bseniado cuando viene mole diikaꞌ loe lux nikan wa lei o wesan kan ka ben mawa kon xnaꞌ diikaꞌ kon lo xkwanle pos tito kwa xnaꞌ diikaꞌ sarkan xkosa mate kan bal o wa lei xkan le ati nan agradecido a ti xnaꞌ diikaꞌ anti bini kon ka wen le lui lo baile mad novio lexka anti to lux loxkwa sto a la una de la mañana por lux baile ma do tuo chuxgale dato ma xuli tu bsinio <noise> mal tambien wale wenkan xnaꞌ diikaꞌ para reconocimiento. familia te novia familia te novio <hesitation> luego kan reconocimiento nllute ka tamal lur wa lete jarm bal bam <noise> le es tanto comida ma o nes tanto comida na nalex xnaꞌ diikaꞌ li rxox xnaꞌ diikaꞌ laxiti <noise> daxnin tet ka bliiko wa le ne ka familia te novia ka familia te novio le en rraka ka to mbale ka to bsanale te agradecimiento lelan na tekamie tu llula sga kandiikaꞌ la fiesta ma tu llula kan diikaꞌ kwa chulashka comida mat a mole nina di mar rraka boda mate te lo llichi do male mole wale ulan ti latop tuy wai mole dga onla dixguen wa per le nona dinxga wa per le tuksa wor matin wo loi da gonen xin lei ka ingrediente maw udiantokan llin ojillo xnaꞌ diikaꞌ llin xnaꞌ diikaꞌ xixt pasita lex ajonjoli tenex xnaꞌ diikaꞌ galleta animalito lex manzana xnex tuxo nadikaꞌ xnaꞌ diika taj amando lei pues lo xkwali ka xbiali nakan na moli kikan le lox para gonen komo comida le xnaꞌ diikaꞌ ka jano bio male lento kadon tu lex Kwale pues comio tu bale pues watialdo pan xiado tu gol axtinto wear ren comida mate odonle xkwale odonti kachi ma lo de xkwa kat chi ma wa loi xnaꞌ diikaꞌ wex llin lla we xin toa xnaꞌ diikaꞌ niaptoa lewan xin nia len wan xe xnaꞌ diikaꞌ we nen xnaꞌ diikaꞌ ka ingrediente ma to barbacoa mate xnaꞌ diikaꞌ la kulchi male por lanto ka lla la todaka ingrediente ma tu da necha karnita unlax kaxnita chung wa loi pues la tokaix diikaꞌ ka ingrediente ma xnaꞌ diikaꞌ par akto chung malei lento kanoix diosito lindo santo tomás xnaꞌ diikaꞌ wmbian diikaꞌ ka mieti loi pasar bendicion de tu boda mate lo llichili <noise> Na guna congar historia ma te lo llichima det na kadika gon kax tondad mar lo chi bichi mate santo tomas mazaltepec <hesitation> ka mieti maña par titan le xnadika wachinanga ka mieti ka bel tlacolul ma ne chenogan a chinco familia gama a chinkan ka mieti ma kamieti nakwo la ka mie cha kabin ma agan <noise> lellitan lex kuto wachinka le xkuto ruptikana mieti wa le rama rontu kuta ma lo llichi matetna loi dolo mata mietix nadika raka dian kan loi deedkan na chan na korili le laonkan rixli ukato ka llon ma kato mieti towa ka mieti law ka mi laloi ruago ka unsegundox nadika nadika par gaka ka lo chi iche mato na lei despues lei bed le ka chan wei ka tingana sed troma lo llichile ata naxan na dikara dull tomaibo dika nall tomai xnadika bill to xnall tod na xna' diika' <hesitation> Na desde no momoria <hesitation> malenai tat na na leparod na le dii na enkulkamiento na tu nakan tu xo repeto ne ka chu ton to repesto <hesitation> kanika to respeto ne neka tambal dikamarone takaparol to loi abase to loi dolox la ladikan setnu ka ba lor <noise> setu na ka respeto la loi despues <hesitation> de nil xna diika' ukan bachina ka mieti twtna lollichi takama <noise> lodi loi nad guxt ta rina ta rina na xna' dika' choman to ri <noise> xna' diika' ditona ka lorkan enseñanza la mieti na rona satisfecho na rona na xini dios nada xna' diika' wadalona ne kachitedeka beo natene pero en enelo made lei raka to bsenia ma te xnadika' Tu nidiosan kat nale xnadika no gon chaw kan gon chila chawa piñata <noise> nka chawkan par nadika chin nacimiento mate niño dios na le febrero dolon benx tub <noise> maten xkup kubna mieti na te kwa lei xnadika par gaka ka lleta ku dika rusilon per la chento ku er la chento kune niche lanto nisian xiti gun xitini dillen tiri wasetin wen na wen naturaleza ma xnadika nechix valor nechix fuerza le runkan man macheta to ju febrero na marzo se lei xnadika rano festejar dulce nombre de jesus techte llichi mate hermandad ma marunkan despues na sacrificio loi rakaka para cion matnadika gon ka to fiesta dulce nombre de jesus xna' dika fiesta to patron dulce nombre de jesus lei xna dika abrilmale raka tobsen Namatika te kan do ma tokan do mar lo bex treinta de abril tokax nadika wen sapue muei dios mio la xnadika la de munod kat te nin xludei l pues to kat to festejar kando matu kan do <hesitation> ma kando alegria tamat llud kan kando mane kador do kando ma na kando xe na kana le na kanto karraka <hesitation> treinta de abril xna to bsenia mod kando lo malluo lei <noise> chite malle loi chiit mallo lei raka este raka ma le diika da rod diika ka da rood les ti linod nione kika raka to bell pues berxo dikara llu par gone to bsenia par da pata komua dadka tika ka mio te kamarote (noie) teka na par gakan na xlei xna' diika' wei le ka bin brot na tendrele ka bin dan <hesitation> toka mal natika kamarod tika te wen dika to raka to nbsenia ni rera bchite nada chun lei rakato raka kaka senlo mia chita ka skwel la la ne ka skwel la xna diika to kanto na xna' diika to b Le xipa par bi tu lon setbi xnin par tu lon xnadika setiin cho la costumbre ma natetne loi rakato bseno mia to kaskwel le julione xedika dolo man xnadika xinen tractor lan llutentob wadulon xna' diika' gumxu ma llo lei guin du julio de junin aprovechar tu dolo wale ka che wa do lo kache le nadika gonen aprovechar to no chux kuchoo no cho chuxo to nu xuna tox vida de xu manax te se xuma nax alimento to to imenda tamal xitadi xinol kome sialo xitagono verso rula xkwale pues dios to kansad te mietele dolo xkwale nadika rapkadinale na xkwa nip ka wale ila ma pero machal chix machal xixida <hesitation> kal kax nadika tesodo mal te te loi tia ka mieto to roi ochin ni xkwa xna' diika' xid gobierno mar trisana xitada xini chisbata na kamin a tito tonile dux xna' diika' Vidate kampesino matla lo xkwa no de yaka kira muerte de pe run xiakate birche marron du esfuerzo inax julio le agosto lei <noise> xna' diika' do lo man xeen nian xe bxin xarmar agoshto loi do xna' diika' vive llama vive llamailei ni nax llko platillo wa ni nax sustento mane nax vida none xna' diika' naturaleza ma lei xna' diika' ritilan xkwa xil na xito na chitole gonchid te loi wengakachi na batallar ronena nisa matuxa blleti nisa te llia matena lletinisa te lliaten lox xna' diika' xi xoz sufrimiento ne nisa' le le xitida xitida chingon wencho xegue nika gust xenkax na kala chida xitada xiniw numan kwa xil tekado wendo chitiso ma lo xib xna' diika' dolo bibian dele lachelen pues weti lato wanto lia magon leti waxepti gon xa magon Samat loi septiembre lei dolo xna' diika' ka fiesta ma ka fiesta mate te aniversario te te quince de septiembre tetna xo parraka par festejar xito naka fecha importante ne ne xnadiika <noise> por runto ka recordar kar ka mieti ka ben bine char ne ka gobierno na kwabiko kabi ko kwa xna' diika cansad pues ni nax kwa bite xnakana doliab porxta tasen par la tina kulkar par do par par sedkan par gungan por respetar xna' diika' kon mayor kam ka mieti robtikan kargukan respetar loi octubre loi do lo fiesta mate la borma octubre leix xna' diika' nax to fecha importante par ka virgen rosario ma virgen de rosario ma lei loi tu du noviembre do chelo noviembre lochichin itekachi to ma na diez mil wadax nadika pues dutu ditan waxlion gunin pasar to gunin bian kian familia maaten tun la chi chirala chitomo ma lei pues dios to kasatle tos ka karbian to run kamia kachan Lei wa dont to ka to senio malo lox nadika ma mieti mati miat kan recordar tor llit texna espiritu moad llitaꞌ dolo xnadika chetila ma xnaꞌ diikaꞌ llete lle tama kwal xnaꞌ diikaꞌ kon gusto chin chitener teinta y uno de octubre <noise> raka festejar angelito ant cabin na na xnaꞌ diikaꞌ na wa lei runkan ka misma angelito ma dei xnaꞌ diikaꞌ dud na to pama na to blle tamal la to plast ma nos kwan mat xite no mas gu unga angelito treita y uno de octubre de primer de noviembre nunhe to ninchi kabi niako teka na nadika ma oote na karnika nika <noise> na bi gone bi zet to xnaꞌ diikaꞌ pues kan bin inakan kalor kabin nes fuerze <noise> na no no binkan par takad na duu par par no binkan par xnaꞌ diikaꞌ par to ka to bchi par ka to mee par ka to turru mat ka bin inakan ka bi ka To ejemplo ka mat nale pues di ma nak kakane na primero de noviembre na por dos de noviembre to li maxa kax festejar xnaꞌ diikaꞌ nche tomar len xnaꞌ diikaꞌ len par nale topo ka mas ka nis yaa to tas chocolatə <hesitation> par goma par go baten par gotan <hesitation> maken lin dos de noviembre na noliba <hesitation> moli madika wen xnaꞌ diikaꞌ wenna ka zukikz tombre de lo llichik na na xnaꞌ diikaꞌ na na ciudadano ma na te lo llichi pues tu kargo maat na na doxichi manet neska to lo llichi male pues na agradecido male diika kartina c̱he mal lele xnaꞌ diika' di to ka wale akana mieti mateli toka bini chili <hesitation> pues nona xkwale to wen tox wench nadika per man dios to casamiento mieti ma <noise> casa nato xnaꞌ diikaꞌ to tas chocolatə bin nam bat tambalte lei raktap chile ka mole razan tob xnaꞌ diika' <hesitation> to bermo par go ni mas ni xmat ma xnaꞌ diikaꞌ par dos de noviembre resokantona tu si mian to balkan. Le xnaꞌ diikaꞌ le chin xnaꞌ diika' diciembre male dios mio sant mieti per unti kar preparado wa chin tu becha roi por tanto <hesitation> dieciembre male unto kan uc̱hao tob centav ma par para gona familia matitu anox par cha importante a todo lo ke fiesta <noise> dios to kanio santo mieti virgencita de juquila xoo milagroso mana santo atori rima male xnaꞌ diikaꞌ afortunado nad na wale tu do kapilla mante de juquila lei xo bene rrogakato perx xnaꞌ diikaꞌ fiesta mate virgen de juquila matenado bini mado sal santntano kon milagroso mal da liaba nia dios xnaꞌ diikaꞌ sant mieti sant do xnaꞌ diikaꞌ esfuerzo arruni acho arruni paka xnaꞌ diikaꞌ tilan xi tidex o mieti familia da male sant sant virgencita de juquila made en ai ke celebrar ma chiteꞌ virgen de juquila. Kial moadex sin kwale seis ma nadika raka festejar lox nadika wacha intoxicar mato kule apollar mieti to na to limosna mo to pilla male lei lo doce noviembre male do lo virgen te xnaꞌ diikaꞌ chite virgen na loi importante mana virgen de guadalupe made ni lo llichi nate nato <hesitation> biniza hasta tu rindei pues diorto kan bini oblə ka bi loto xkon o do xinle virgen max xnaꞌ diikaꞌ kato bsenia aga kato fiesta de donto veladora omto bllen nia lo niaa niaba virgencita xnaꞌ diikaꞌ de guadalupe ante nitian to llenna to lleto bien par wenche xnaꞌ diikaꞌ dios mio binio benka chaki benkiale xnaꞌ diikaꞌ raka festejar mate mix wate virgen de guadalupe lox chin fiesta mattelə llichi el ti loi lo da xkwailei ni ta matena rro o xnaꞌ diikaꞌ devocion matile runto participar ga padrino mate fiesta mate nano xnaꞌ diikaꞌ lente kulto made na las ti kutasto tomara kato <noise> dios to pax sant mieti na nadika Le raka festejar fiesta de santo tomas xnaꞌ diikaꞌ kan lolla tomaax wan cho te tu carro lo xkwal chuu che bian xnaꞌ diikaꞌ tode de tiran na chomate te nenka familia en mixle blox xnaꞌ diikaꞌ diecinueve de noviembre lo calenda male xnaꞌ diikaꞌ ka mieti mal pues le gusto maro le fiesta mate te patron santo tomas nale ruto to koperación tantit xiona to bsena miadi mos la rmali te xich moti xnaꞌ diikaꞌ gonto esfuerzə gonto to sacrifio le le lox chi veinti de diciembre male do lo xnaꞌ diikaꞌ <noise> xneka kalo manba reka recorrido llichi matema rakat bsenia rakat to mix ma abisperas de santo tomas por sti ta nale <hesitation> li veintiuno nerch china de santo tomas apoxtol veintiuno de diciembre xnaꞌ diikaꞌ ka to tu mix roo lei xnaꞌ diikaꞌ len xe familia moo madika kan li lillench to li diikan gon disfrutar kon ikan xnaꞌ diikaꞌ mojanto lika xkolen tika par gon disfrutar gonlle familia mat por loi xnaꞌ diikaꞌ to chencho to mali santo tomas Apoxtol nale raka venitidos le xnaꞌ diikaꞌ pues no taka ka mieti ma tambien apasionado ma nan xnaꞌ diikaꞌ le katu jaripeo ma kara ka to bsenia mar kato baile ma veintidos de diciembre le na xnaꞌ diikaꞌ om yee te tekamit wmiat nato lat kwa xnaꞌ diikaꞌ loi xkwa chinta tinia llia tan la chinta na chile ni neto ka xchi tamale lo le xkwale pues kabien na xkwale lomate llu llutetob nad gonka <noise> ne de karm na le xnaꞌ diikaꞌ rene en ti madr <noise> nel no maten len fiesta mal gust to len fiesta ma xnaꞌ diikaꞌ lolichi ma ri lor xnaꞌ diikaꞌ pues ni le uxchie xnaꞌ diikaꞌ veinticuatro de diciembre rakata bsele naal arraka to bsiti na kabinia wa lei na ni na wein na xnaꞌ diikaꞌ aka to bunuelo na a naka to poin lochila linix xnaꞌ diikaꞌ comida wen na na de llo no to ka to gust tomate cafe kon inti male nikan xiteli ni dikan tot nale dgan totak niena xnaꞌ diikaꞌ katina to bchit to mia katina to ponche mia katina to bxo ka buano made Tastofa kelo llichi lo ma <hesitation> pero unico ma takar le <hesitation> xnaꞌ diika' to pus kap muad nato xnaꞌ diikaꞌ dolo lleklle made pues triste kale dente to pues lliamate na ne tu to kanaxt sustento <hesitation> mate llinlla matmale xnaꞌ diikaꞌ le pues trsite to ka lente tub dolo inciendo male ni <noise> xnaꞌ diikaꞌ wen wekan lo llito kabian kwabule rooni mana kan rooni marron kan chin ornin kadu makan makan le pues diko kalen señal sama lill xnaꞌ diikaꞌ lo do lo xnaꞌ diikaꞌ chiba ka do lo chiba ka xlei xnaꞌ diikaꞌ dulo anuncio naganto wato chuu nato xnaꞌ diikaꞌ kasi na no ti li chichio male wata llu ni na lli wa maknan xin xnaꞌ xkwan li waz tokala de mali toka xinnle pues a lone xnaꞌ diikaꞌ niaba permis soma patrón santo tomás diika rren nllu detendi ikan chi xnaꞌ diikaꞌ nagaka xnaꞌ diikaꞌ kato mieti accidente mali na brea nase da na xnaꞌ diikaꞌ nasi ona lli ti lliama Te lo muad lo nax par gakan disfrutar to braka ka to kato bremar lli tidi xino moa neka familia moa tengole par veinticinco lo did toka no xnaꞌ diikaꞌ loi to xaka to bsenia par bchin primer te enero loi <hesitation> pues tokaroni festejar no toka familia mate la lo tokaldo ma maxitini xoni to gone to ublia maten onen xnaꞌ diikaꞌ ka bin matote na xnaꞌ diikaꞌ lin xnax <hesitation> xnaꞌ diikaꞌ pues di tokar lix kwa lin rontokan lucha ma per par wenkan na le linar tet ma xnaꞌ diikaꞌ lo llichi ma te lo binka xnaꞌ diikaꞌ ka bewm mate te lanllili lei pues <noise> len wen tekan kato wen leix katox kwale kan toxka naten ka toka ten ka kama lonte xnina nie ti xnaꞌ diikaꞌ to consejw teja xini wole xnaꞌ diikaꞌ pues run katon respetar anka to no mie brona te kan to consejw te jumale xnaꞌ diikaꞌ de diikaꞌ tapa tapa galli o max xnaꞌ diikaꞌ diikaꞌ do lo xnaꞌ diikaꞌ llek llikna triste tokar laxkwa to to ka avanzado man chi anti roo tga kwa max ati root kash xnaꞌ diikaꞌ nan dex xnaꞌ diikaꞌ patan chikan camioneta kan kwal muato pues gonto ka xnaꞌ diikaꞌ valor samaterna sant nax kimbrokan li lin axtiactiv puxna tomole nokan de na mali puesto neto kanaki par par wento go na par wento na li porte sant tan ana wa lei le xnaꞌ diikaꞌ naxta kwa ga nisa mad kwanlle to toni wal nxil tokwale nido to ka kasio man llima nakleꞌ nllio data chin na asta dios mio nadika do lo llia male ata na xnaꞌ diikaꞌ xnaꞌtinka markez dika dika wan diikaꞌ las diez de la noche wa tina llia kamer lo xnaꞌ diikaꞌ dii llichile xnaꞌ diikaꞌ komo na palta komo na chele do lo nedna le xnaꞌ diikaꞌ pan la llula naatexna rola xkwatch timatn nlluu lli nante lluu tu xuale komo ti rroz xnaꞌ diikaꞌ Gux maka llama tigo xox xnaꞌ diikaꞌ kwa ka xlli lika trompala naka pilo nada len xnaꞌ diikaꞌ dulo kax na li kwa llo llil lei les nie ni xaka daxtrin kan xentoni dolo fexno diikaꞌ dulo lo guxkila chulan xinle diikaꞌ lan xin xnaꞌ diika' tadito oman da lei na xnaꞌ diikaꞌ bin na participar c̱honan c̱hine pawe torreona tapkwa le len toka rrune tux xnaꞌ diikaꞌ um xitni kom kareda miaw naka axtkw chi <hesitation> to xnaꞌ diikaꞌ lin tonxnoza di did tane le bi chona chimua na le pox not kaben nax nadika nadika lia tix kana wen ka wen wen <hesitation> to kar tu kan tu ni len dox ni le llil ni llil ka dento ni xnaꞌ diikaꞌ par duti responsabilidade nan na atakar (hesiatation) lox xnaꞌ diikaꞌ patteti no kat to lo posible par chulchi ma per tu max rok war runla xkai gobierno mali nixa skanzikani per <hesitation> xula xkwai ler li kan ti tanax kon kat no rio nuxe nile (hesiatation) na tatina de lo llichi mate ma na tatilax xnaꞌ diikaꞌ o la lli niate na xnaꞌ Diikaꞌ ota biganiaa <noise> la xid totxi to na <hesitation> madi chikulan chinchen nuxinin <hesitation> de ret toka ta kwande lei kos chon na chimata kwa na chinade lento kare tu ni xuale xua bazansido bata fia nadika xllikinkan nakan llot na ruale dika lletika archi chetika armadii chumale xnaꞌ diika' le vento karrone xukanie pues dika rika nluxe te tika tina llgasa ne tu tikatana na tek na neta no dade <noise> pues di nadex xnaꞌ diikaꞌ ronkan pojand nadika gonan inkulkar kan tika nllen <hesitation> kaga bin kon cuidad lachirtu la da juale kwalkier xikida xinin de pues di to na di dito xnaꞌ diikaꞌ facil de timper rola xkwale <hesitation> do toga konsekwencia dutogara de male par llenchia mal nato bio <noise> xnaꞌ diika' de mata kwa chika a ciudadano ma <noise> lo llichi madə nadile na gakan to xinladika we brecha mar nakan le pues de tokan radika nenan to camioneta bena nu chiende <noise> rod na ta xnaꞌ diikaꞌ wata chin na ta na makan <noise> xnaꞌ diika' de di manan de leix pata <noise> chinna lechix Diaka gavilan na kon loi xnaꞌ diika' loi okan loi natan ka (nose) xnaꞌ diikaꞌ tar ben na becha matela llichina me unex kalendar onli san lible nax diikaꞌ pues diika na konfli dun tuka xnaꞌ diikaꞌ kla de mala ne ne xnaꞌ diika' neka kan san felip maido tuxo delicad wa nakan le xnaꞌ diikaꞌ len ladikana nardika na la camino ladika nan gole xnaꞌ diikaꞌ pox lluntu <noise> tikan nax dan le lote na brec̱ha li le na tokanux ni xuali ni xnaꞌ diika' la dunt de acuerdo li le kwale nikan rut kansad <noise> tu parkand par li lin brecha decia degangu nli na xnaꞌ diikaꞌ to responsabilidad moale xin xoto ka xnaꞌ diikaꞌ dan lliate dika biz nalen lliatika xnaꞌ diikaꞌ na gradecido nara nadika to guna lan xnaꞌ diika lo llichi na santo tomás mazaltepec xnaꞌ diikaꞌ to male pues ni de tokanax xnaꞌ diikaꞌ nue par nale xnaꞌ diikaꞌ na agradecido na bika bis na lligate na le weta becha male kan xunllian ante kan li san bli mato xnaꞌ diikaꞌ nakkan wen xnaꞌ diikaꞌ peo rebrika cha mal lin kan lo to xnol ron Ronal pierx nan wale <hesitation> ni pues ni tu kasanti loi lliche nale xnaꞌ diika' pues di toka ciudadano mat na na kar llichichili pues bllona di tina participar por bebra chamale pues nito xnaꞌ diikaꞌ unte kanoxte promale eka mieti xeja miega to xnaꞌ diikaꞌ biakan to xnaꞌ kalor na kak kolindancia te ka lollichi na nez xa rix neza blix neto niox ne xnaꞌ diikaꞌ timon le lli chimualte na wen na bendecido nas jesucristo lindo wane to xnaꞌ diikaꞌ lo llichi ana